إذا كنت حابه نعرف شخص أكثر السؤالين لراح نسقسيهملو هوما شنوا أكثر حاجه تحب تعملها في حياتك و كيفاش توصف يومك المثالي، هاكا بهذوما الأسئله راح يساعدوني باش نعرف شنوا يعجب هذا الشخص و شنوا أولوياتو و واش هي طريقة تفكيرو <hesitation> الإجابات تاوعو على هاذو زوج أسئله راح تكشفلي أكثر على شخصيتو و توجهاتو في الحياة.